Areh palas ontoh kirai kobot rhop, angan tar ap al solsol ap al inan ontoh wok, is, tim an bon, munmun pas, wur toh baran rhop nah wur tari ap al nangnang rah, taem khon angan saloh onep rah, iah kamis areh angan pas, ap ah nangnang kating onep rah ap ep bong areh borbor is.